Fe ël bagn ën la mar a mezanöit, al e istà propi divertent e a ieru cun me omu, mi amis e mi maznà e l'eva al era propri cauda e al e istà amüzant e divertent